أنا بفضل إني كون رسام عظيم بحس إنو الفن بيعطيك قدرة وايد عجيبة إنك تعبر عن مشاعرك بطريقة بصرية-بطريقة بصريه جدا ممتازة ، بتخلق عوالم جديدة لنفسك و بتلهم اللي حواليك ، يمكن لأي شخص أن يشعر بما تقدمه من فن البصري بالتحديد.